Ga passeport goomé gahiit gara élunlum gara gajahoor sisuk sa kuhikuhi; sisuk sasu soomé sisuk sara élunlum; nuŋa go nujoow nuboñul maat ubaaj problème.